<noise> मांस खाइल, मांस भक्षण कइल हमरे विचारधारा में कबहुँ भी नैतिक नाहीं रहल। काहे कि भगवान इंसानन खातिर हर ऊ चीज उपलब्ध <noise> करइले बाटे जैसे ओकर <noise> पेट भर सके जैसे फल, फूल, अनाज अउर <hesitation> ऊ बहुत तरह के पकवान बना बना के अपने जीभ के संतुष्ट कर सकेला। फिर भी इंसान पता नाहीं काहे जानवरन के मार के उनका मांस खइल ढेर पसंद करेला। <noise> जबकि ई नैतिक नाहीं हवे काहेकि जंगली जानवर अगर कवनो जानवर के मारे ते ऊ समझल जा सकेला। काहे कि ऊ अपने खातिर खाना नाहीं बना सकेले अउर फल-फूल तोड़ के नाहीं खा सकेले। <hesitation> लेकिन इंसान के पास अइसन कवनो भी बनाने नाहीं बा। <noise> फिर भी ऊ जीवहत्या के पाप अपने ऊपर लेला। ई केहू के भी <hesitation> सोचले पे गलते होइ। अगर कवनो भी व्यक्ति निष्पक्ष होके सोचे ते ओके ई पता चली कि मांस भक्षण कइल बहुत गलत अउर अनैतिक कार्य हवे। ईके नाहीं करेके चाही।